آخر كتاب قريته كان كتاب عداء الطائرة الورقية <hesitation> برشحه لك ,ليه؟ لأنه الكاتب خالد الحسيني <hesitation> يحب أنه يخليك تعيش بعمق القصة تعيش بعمق كل بطل في القصة أحياناً يخليك تكره ال-الشخصية كرهه وشوية يجيب لك يعطيك أشياء يدافع عنها لدرجة أن تقول لا والله أنا ظلمته صح بتعيش معاهم بحزن بتعيش بفرحة بس بالاخار- بالأخير النهاية جدا مرضيه أو مقنعة